शहरके भिडभाडके अपार्टमेन्टसे फिर मोय गाउँको खुला ठाउँमे रहन अच्छो लागत हय । गाउँको खुला ठाउँमे शान्त बातावरण होत हय । हो हल्ला ना रहतहय और चारउ घेन हरयाली होत हय स्वच्छ बातावरण । <hesitation> हुअए पर शहरमे देखओ एक कोठाके आदमि दुसरे कोठाके आदमि चिन्त ना हय जान्त ना हय । बर्षौ दिन बैठ डारत हय तहुँ ना पता होतय विनके कि मिर परोसिमे कौन कौन हयं । तर <hesitation> गाउँमे हरेक <hesitation> कहन पणो टोलमे हरकोई एक टोलमे एक घरके आदमि त दुर गओ <hesitation> घरके जनावर तक चिनत हयँ कुत्ता विलैया सवय चिनत हयँ । तओ जा चिझ सिर्फ गाउँमे मिल्त हय तहिमारे गाओंमे रहन अच्छो लागत हय ।